A jaba mi iyai gorode e tawa e lenyol foli. E tawa e nyerrugal joni e tawa nder lanyol foli, foli wuro marete ɗi nder wuro.